Biskut kwbangma jati ni phaio aboni bisingo choklet chip oatmeal raisin tei chini biskut tongo. Roti kwchak kukrok wngkha butter hai tei kwchak. Phiya hasingbread kukwk wngkha masala tei kwbangma jorao pandani mwkhang hai khe swnamjak. Macarons wngkha almond ni mai bai swnamjak kwchang kwchang swnam jak. Biscotti no nwi jora wngwi rwjak tei kwbangma jora coffee o rwjak. Snicker ni doodles no luchini chini bai kholobjak tei twijlang ni mwng kukis wngkha kwchak tei kwchak. Kubun jat ni bisingo wngkha kwchak ni kuki abo koktwma tongo tei oreos hai sandwich kuki. Cookies wngkha swngchar gwnangwi kaisa hamjakmani chamung lekhajakya shongmani raida tei kwbangma chamung tongo jotoni muchungtwi tongna bagwi.